E karaza gn'amboa fatako da izy io moa zany maro e karazagne gn'amboa misy gne amboa dia gn'amboa dia zashy da amboa tsy tezan'olo fa at- fatafatany fa ra ohatry amboa tezay antana izy da misy ny amboa- amboa'mbaza amboa be volovolo, da misy avao koa gn'amboa amboa gasy ohatry hoe karazana amboam'bazah koa zao da misy gne berger allemand, misy gne ino me toa amboa'mbaza be volovolo toa fa sy fantako.